Kay qanchis p'unchaypi ashkha t'ikakunatan rikurqani, ahinataq inti waytakuna, panti t'ikakuna, hinaspa papa t'ikakunapas.

Hamuq pacha wayna sipaskunapaqqa kaytan nini: Pachamamata khuyaychis, kawsayninchista ama qunqaychischu. Yachayta, sumaq sunquta apaykuychis.

Nuqaqa Puna urqukunapi tiyani, chaypiqa pachamamaqa ancha sumaqta quwanchis. Chaypiqa uywakunata uywayta, chaqrakunata tarpuyta atini. Chaymi kawsayniy.

Takiykunaqa sunquyta kusichin, llakiyta qunqachin. Takiyqa kawsayniykuqmi, chaymi pachamamawan huñukun.

Kunanqa paquchakunata uywani, chaqrakunata tarpuni. Chaymi kawsayniy, chaywanmi aylluyta mikhuchini.

Hatun taytamamaymantaqa yuyarini yachayninkunata, sumaq sunqunkuta, hinaspa imayna pachamamawan kawsayta yachachiwasqankunata. Paykunaqa kawsayniykun karqanku.

Llaqtayqa ancha munaymi, urqukunapaq chawpinpi kashan. Mayukunawan, qhishwakunawan muyurisqa, chaymi paquchaqa ancha miraq. Runakunaqa sumaq sunqu, llank'aq, hinaspa kawsayninchista ancha chaninchaqmi. Chaqrakunapi llank'anchis, uywakunata michinchis, hinaspa pachamamawan kawsanchis.

T'ikakunataqa wakin wakinllata riqsini. Sapa p'unchaymi t'ikakunaq larunpi tiyaykuni, ashwanqa mana sutinkunata yuyanichu.

Paqarinqa paquchakunata michiqmi risaq, chaymanta chaqraypi llank'asaq. Chay qhipamanqa aylluywan kushka mikhusaq.

Kunan p'unchayqa ashkha ruwanay kashan. Hinaqa, ruwanaykunata tukuyta munaspaqa, ratullapuni ruwanaykunata qillqanay.

Llaqtaypiqa umalliqtaqa tantanakuykunapi, rimanakuykunapi, hinaspa yachaysapa runakunapaq yuyayninwanmi aqllayku. Mana huq runallachu aqllan.

Kay suyuykupiqa ashkha uywakuna kawsan, ahinataq paquchakuna, llamakuna, wik'uñakuna, hinaspa tarukakuna. Chaymantaqa, wallpakuna, khuchikuna, uhakunapas kawsallantaqmi.

Llakisqa kashani mana parasqanmanta, chaymanta llaqtaypi wawakunapaq allin kawsay mana kanchu.